Ko anndumi e Sapponee en, ɓe yimɓe non jogiiɓe needi e neɗɗaagu. <hesitation> Ɓe yimɓe duu, kamɓe duu eɓe ngolla budaa. Ɗun wonii diina ka ɓe tawri maamiraaɓe maɓɓe. Ɗun nii eɗen mbaawi ɓeydude hen. <hesitation> ɗoo woni ɗo anndal am haaɗi e maɓɓe.